<noise> oha ba ori, oha ba ha oha ba tra oha ba oyin oha ba tuno, oha ba ofin oha ba ofuha oha ba fute oha ba fuyin oha ba okpo oha ba hayko oha ba otsko oha ba ori oha ba ha oha ba tra oha ba oyiin oha ba tuno oha ba ofin oha ba ofuha oha ba fute, oha ba fuyin oha ba okpo oha ba hayko oha ba otsko